Karazan̈a vary misy haiko misy vary joby irô in̈y donko maro hotrik’ain̈y hidensiny izy de tsy tain̈a tsara fihin̈ana loatra zen̈y. Fa karazan̈y fo zen̈y vary mena fan̈anovana sabeda sosoa maraindrain̈y àby àby io. Atô misimisy ran̈o zen̈y tsy atô ritry, vary fo tsy karà ataony makôlika àby àby io fan̈anovana vary maiky in̈y ndraiky zen̈y mety oan̈iny mantsan̈a aharaka rô.